Akpatre udia emi ndiade mbemisi nditie ke itie emi nsuk nnamde mkpo eke, nsuk nnamde mkpo eke, nsuk nnanam mi edi <hesitation> usuñ ma efere afán ke ndia. Ndin nte enamde usañ oro edi uka uka ke ikọd unyuñ udi edisoi e usai uma eyed asana, esan e ke abañ okpõ, isun e ke aban okpo, isin mmoñ mmoñ ọfuke mfan mfan, esine mmo mkpo nte usen ita, isine do ke usen ita emem, eda akpasa eyed iwa esin ke ekpad ediọk ke basin, eyed e, eyed e nte asana, eyed asans edukhọde e, emen ebup, eda itiad efik, ida itiad ifik e esad. Ika ko edọbọde e enuak ke basin eyed, eyid e ekere usuñ. Iyid ima ekare usuñ ndim iyem ndibọk efere oro, idiyọk afan, etim afañ oro, eyọk mmoñ mmoñ ikọñ, enam unam ma iyak ma kpukpru se anade nte eda ebọk, eda esin etim e, ebọk e ukoọho̱ afan, eduñ mme mkpo eken se ndiade mfin edi oro.